عشان تغلف هدية يعني بشكل جميل أول شئ لازم تختار ورج التغليف المناسب، وتجص الورج بحيث يكون أكبر من الهدية بحوالي من خمس لعشرة سنتيمتر من كل جانب، بعدين أحط الهدية في الوسط ونظبط الجوانب من فوجها وبعد كدة نجوم بطي الزوايا بشكل مرتب عشان تكون جميلة ونستخدم شريط عشان يثبت الورج من فوج ويمكن إظافة زينة مثل ربطات أو ربطات صغيرة بس كدة.